﻿Yaja vaera kua inteligencia artificial jeivarupi, jurai yande eyayapo vaera jokua ome yande guinoi mopeti informacionva, seveguara mbaetima jaekavivi, porque jukurai yae mbaetima, yande omopermite yamo piensa vaera jare yaparandu vaera yande propio <hesitation> conocimiento yayapo vaera mbae, sino que yambo depende mopeti resultado mbae jievare, kia jeivare jaema seveguara, jaema seve guara mbaeti mbae jaekavi, ikaviko yande yaeka kirai forma solucion